Ma na sou repetir chi nu nu nii sou falta ma sou reporté nou tuo nisou te ma kuu salou repentir un nisaro te ma sa´aro repentir chi ma no diinito kaouo nou te kaa oueto te chi ma kuu kaouou cuento chi inouu ja feu kaa oueto te nu ja kaou kuu arti kuu sou koua artsou chi jou sou saui, yua souou te jou kai chi te pos in jia in momento jou, jou maou, ni ja in momento ja kuu sa´a defender mayo.